हम लगभग दो तीन सहर में रह चुकल चे हमरा एसे अन्दाज होईल। चे कि अलग अलग सहर के अलग अलग मौसम होगे चे अलग। अलग सहर में अलग अलग तरह के लोग होगे चे उसब के पहनावा। रहना खान पीन सब अलग होगे चे जिसे उसब के खान प और। सब जग के अलग अलग आपन भासा होगे चे आव हमरा एसे। लागे चे कि हर जग एक अक बर घूमे जाए के होगे चाहे चे।